ننصح باش ما يخسرش دراهمو في حاجات تافهين معندهاش لزوم على الأخر وثان نصحوا بحاجه مهمه واللي هي يخدم دراهمه فحاجات ولا مشاريع تجيب له وتدخله دراهم ملاح أحسن من انه يروح يخسرها ويشتري بها حاجات تافهين ملهمش لازم ابداً.